துரியன் பழங்களின் ராஜா என்றும் அழைக்கப்படும். இந்த பழம் அடர்த்தியான கூர்முனை தோலைக். கொண்டுள்ளது ரம்புட்டான் தென்கிழக்கு ஆசியாவைச். சேர்ந்த இந்த கவர்ச்சியான பழம் மென்மையான. தோலைக் கொண்டுள்ளது இது கடல் அர்ச்சின். போல தோற்றமளிக்கிறது ஆனால் ஒரு முறை. உரிக்கப்படுவது லிச்சி போல இருக்கும் டிராகன் பழம். இந்த வண்ணமயமான கற்றாழை பழம் மெக்சிகோவை. பூர்வீகமாகக் கொண்டது மற்றும் கிவிப்பழத்தைப் போன்ற. அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது நட்சத்திரப்பழம். கேரம்போலா என்றும் அழைக்கப்படும் இந்த பழம். தென்கிழக்கு ஆசியாவை பூர்வீகமாகக் கொண்டது. மற்றும் அதன் நட்சத்திரம் போன்ற வடிவத்தால். அதன் பெயரைப் பெற்றது பேரிச்சம் பழம். இந்த பிரகாசமான ஆரஞ்சு பழம் இனிப்பு. லேசான மற்றும் பணக்கார சுவை மற்றும் பாதாமி. போன்ற அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது லிச்சி. இந்த சீனப் பழம் உண்ணக்கூடிய சுவையான. உணவை விட ஒரு டிராகன் முட்டை போல் தெரிகிறது. ரோமானெஸ்கோ காலிஃபிளவரின் இந்த கவர்ச்சியான. மாறுபாடு ஒரு ப்ராக்டலின் இயற்கையான தோராயமாகும்.